عشان تحزم حجيبة بكفاءة حدد الاشياء اللي تحتاجها قبل ما تبدأ حاول تضع الملابس الثجيلة في الاسفل واي شيء خفيف في الأعلى استخدم اكياس صغيرة لتخزين الاشياء الصغيرة مثل ادوات التجميل أو الإكسسوارات وحاول إستخدام كل المساحات المتاحة في الحجيبة كمان اذا كانت ملابسك ضيجة يمكنك لفها بدلا من طيها عشان توفر مكان